मेरो अपना रेस्त्रां ह्वे त म गढ़वाली पकवान ही परोसदु। कुछ प्रमुख व्यंजन छन वे खातिर: दाल-बाटी चुरमा: परंपरागत गढ़वाली दाल अर बाटी, जो घी में डुबोके चुरमा के साथ परोसते छ। काफल की चटनी: काफल के फल से बनी चटनी, जो खाने म बहुत स्वाद हों दी। आलू के पराठे: गढ़वाली आलू के पराठे, दही के साथ बहुत स्वाद हों दा। गट्टे की सब्जी: गढ़वाली गट्टे की सब्जी, मसालेदार स्वाद हों दी। भट्ट की दाल: पहाड़ी भट्ट की दाल, जो खास गढ़वाली स्वाद के साथ परोसी जां दी।